כנפצ׳ל דעוּף עמרי חית אלחיאה היא אלפורסה לי כתעי מענא לכל שי, ב־אלעמר נקדאר נعيش ת׳גארב ג׳דידה נתעלם ו נחבּ ו נחתק אֻהדافي, אלמאל מֻהם ו אבלאכן מיעניש שי חאגה בלהחיאה טווילה ו ג׳ניה ב־ת׳גארב, אלעמר כיעטיני אלוואקּת באש נסתמתע ב־אלחיאה ו ניסנה דכריות.